A onya mi ye n mi hni wyei wyei mi chei pma oza wadna n gai ciya omi hin mi zhni gai ciya danu, she migye zalonu woi zhni abo ntna bmyai ma wo kwoi snami ma knyi donu zhni lai she mi gye zaguyi woi zhni ɓo lai ma ge knyi donu zhni lo na kwo ka mata ya zhni ɓo manai am sa anan oza nwo ta yemin to mita zhni ma wo kwoi dami nge knyi nu zhni to ho ba yemin ma to nhotayemi to mi ta yeho chem oyi gbagyi omi duda n wa wuyi nyi nmiyianyi woto wui ge, yi zhni aje ɓo kasan sai dai yi zhni ɓo manai n yazhni ɓo manai to kwonu ɓa beyi nna bye gyi oya gbagi n ɓo dai bagnige nha zhni ɓo manai, ɓo manai ha mwasa, n ha zhni ɓo nukwoi hoba mwa sam, n ha zhni ɓo manai ho ɓa gye ai ye ho n ɓo manai. To n lonu mi gnaoma byi nlonu n ge yi zhni ɓo manai nya zhni ɓomanai kwo ɓa bmai zhni am n sheyi zhni ya lo church yawo shekwoyi boda kwoi gnaige yi zhni ɓo manai, she kwoyi ɓoda to gnai ge yi zhni bo nukwoim sai dai yi zhni bo manai, she kwoyi ɓoda gnaige yito gba ɓonukwoi ta n bo nukwoi to onya nwoda ɓenyi wodage yiye najei yito zhni aje ɓonu kwoim yiye najei so yeye okwonu zhni ɓo kpmi snui, okwo nu zhni n gbmanyi n zaɓa vyi wa zhni ɓo manai nlonu omi ɓo manai n min kwo dna n mi minyi, mi zhni kwolo sa'a nan mita ye ma zhni za kwo n nukwoim amma miye ma zhni za kwo manai ozoche woto zhni mi kwo wo zhni mi kwo manai to onya nu n mi kpe nge omi wyei wyei bwa n dna n na nyi ye kwo sai ɓo manai zhni sai gaici yai.